Mi ne ŝatas ferii.

Mi estas tro juna por pensi pri mia emeritiĝo.

Mi eble tro multe uzas emoĝiojn en mia korespondado.

<hesitation> Mi ne pensas, ke <hesitation> seriozaj amrilatoj estas io kio ekzistas. Pro mi ne mi ne konsentas ke tio ne estas serioza, vi povas <hesitation> ankoraŭ... <hesitation> paroli ke aŭ diri <hesitation> kio estas amrilato, kiu estas rilato <hesitation> sed mi ne pensas ke tio estas amrilato... pro mi ne havas <hesitation> seriozan ar- a- amon. Mi ne havas seriozan amon.